مرحبا أبغي أسأل عن أقرب مركزشرطة هون، لأني جديد بالمكان، <hesitation> ما سبق وزرته <hesitation> و <hesitation> محتاج اروحلهم لانه ضاع منى شيء وأبغى ابلغهم، <hesitation> لو فيك تساعدني بيكون <hesitation> جزاك الله ألف خير، شكرا إلك كثير.